naya na maake saabul nan du i wənduwa daku gu kwaya nayi na maake bokati nan du nayi i miyak duwa naade am, na de am gu nən se nan naa mai nan dui wəduwa, na de di wənduwa nən, na nai na mpi dəgo i kunu bəkatu na rrədli, rraflən gara nən, na me saabul ga na jəb dərrgəzau. Sukurr ko naa viya jampa, Ko na viya wando, mi waarra na ɓandu du nən sannan na vəyi du. Se na ga maatu nən sannan na vəyidu. Se na gamaatu naa sən nən, na ma'i na vəngi na pi dama wam na gogaci sosai, vərən gara tas, sannan na pi am na kunku'i na ji na saabul gu da təka gara. Na da na saabul gu nen, sannan na ma tu nayi naa atu ii ri ruuna na pərrci ko i ɗo səsuwa ko zayi na yi na runyi di ɗau. kəma naa afa bata naa atu nən, na ni na mai, na kətli na naa ja bi ga sərred sannan na mpi du i kunu ri mpayi ga, akwate ga zada kə